أنى- أنى نحب الجبال أكثر من الأكثر، لأن تعطيك إحساس بالراحة وهدوء هيكي، وبعيدين عن ضوضاء المدينة. تجدر تجدر تطلع، تمشي بين الصخور، وتشوف المناظر الطبيعية الغادي بعيده عن زحمة الحياة وزحمة المدينة، والضوضاء إللي حواليك.